സുരുക്കു നമ വന്ജി മിക്രോഫിബേര് കുന്തു ദിഥന്। വദ ഇജിന്ദ ലിന് തുപ്പന്ദിന പേപേര് തോവേല് ലാപുന്। വന്ജി ഗ്ലസ്സ് ച്ലേഅനേര് ബോദ ഇജിന്ദ വിനേഗര് ബക। നീര്ദ മിക്ത്സര് ലാപുന്। ഭക ചോത്തോന് ദ ഇജിന്ദ। തൂഥ്ബ്രുശ് ലാപുന് നന്കു കന്നദി ച്ലേഅന് മല്പരേ। സുരുക്കു നമ ദുസ്തിന്ഗ് മല്പോദ വേന് കുന്തു। <hesitation> മിക്രോഫിബേര് കുന്തു നമ। <hesitation> ദിഥന്ദു ലുഅ ദുസ്ത് ഇത്ഥിന ദേബ്രിസ് ഇത്ഥിന പര। ധേപ്പലി ഭക ച്ലേഅനിന്ഗ് സ്പ്രയ് നമ ദിരേച്ത് കുന്തുദു। പലദ കന്നദി പലന് ബഛ്ഛി കുന്തുദു പലധു നമ। ഇഥ കോനേഗു സരിത്തു ച്ലേഅന് മല്പോദ്സുരു കോനേപുര। അഥു നലുതു ബരോലി നമ ജിഗ്ജഗ് ഇജിന്ദ സ് ബക। ചിര്ചുലര് മോതിഓന് അദു ച്ലേഅന് മല്ഥന്ദു പോലി ലസ്തു। ഗുന്ജി ദ്ര്യ് കുന്തു ദിഥന്ദു നമ ഫിനല് ഗുന്ജി। മിലന് ച്ലേഅന് <hesitation> മല്ഥന്ദു ബുദലി।